Waruhoorengooji ɗii kaa ana dukkinii. Sabi so ɓii aadama warii hoore fuf a tawan ana metti mo ana mawni kaa. so Alla waɗiri huunde heɓi maama wari maama torla walaa hen a wakkilan e Alla tan. <hesitation> Bakkillal nee <hesitation> wanaa ko hokka neɗɗo fuu.